estibun klab dele ikiꞌtsma ti yag, tiene ke izoꞌblá klab lëd yag derech loxna gana siaꞌka martiy lëꞌkga derech kitslá martiy lëd knu, par sëꞌb yag sëꞌb yag porke si no nap lëd ñalá sia gunu. Xka xka nak klab.